Për drekë ma përpara e kisha hangër ni sendviq se sa ni sallatë, për shkak se edhe dreka osht ni shujtë e rëndsishme e ditës edhe t’shtynë deri n’darkë. <hesitation> sendviqi ka ma shumë proteina, ka bukë, ka brum’ ka mish edhe ta forcon trupin edhe trunin për me vazhdu pjesën tjetër të ditës ma fuqishëm.